سائیکلٕک اَہَم جُز تہٕ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ اِکہٕ وٹہٕ کٲم کران تِمَن منٛز چھِ ڈرائیو ٹرین، کرینک سیٹ، باٹم بریکٹ، بریکس، وہیل تہٕ ٹائر تہٕ باقی۔